भोरोकुनोर् क्सब्द क्सुनिले जेन् मन्तु एके बरे थन्द होइ जै। मै भबुन् कुनु ब एत कोम्बल् लोइ, एत कप् सह् ब कफि लोइ बोहि थोक, अरु बहिरत् बोरोकुन् लहेलहे पोरि असे, जेने तिप् तिप् तिप् तिप्। हेइ खमयोत् कितब् पोहि बोलोइ ब गित् क्सुनि बोलोइ एके बरे मन् जै, अन् जते जोदि कुनु बए खेकि रुसत् बोहि थगे, अरु बोरोकुनोर् तुप् तप् क्सब्द क्सुने, तेन्दे मन्तु एके बरे नोस्तोलोजिक् होब परे। केतिअब एइ क्सब्द तुए, क्सेखोर् बबे कोथ मनत् पेलै दिए, जिति अमि तुप् तुप् बोरोकुनोर् मजद् नसिब् हुरि सिलु। होरु कलोर् एनेके अमर् गनु असिल्, एनक बहुत् गन् असिल् बोरोकुनोर् अपरत्, ते ही गन् बोले मोर् मनत् पोरि जै।